lenguri ni dhum jandhi on jamdhi mai dhi do mari ball ha chaka mai ball ye ghel ma ghel jamghel on so anbo do mari jungo jeh a jogata to'a jogi sai a fiya dhum to'a fiyi mai jamghel ha der mai koboh lenguru sai ghel fiya bandu jamdhi mai sai jamdhi mai wada kara sosai sai himbe dinga nanugo no'a fiyiri mai iya sembe no'a fiyiri iya kara mai